So <hesitation> petut olikikisikchoo anee ko kikisikcho koroni, ko kingesikcho koroni kokikisichech che kemengech. Ko kigitinye tabu kabisa kimokomii kii kaa ata, kinakikilen kipendi kiparua sikekesop sikenyoru kalamit ak kitabut. Chego kimogomii, hamitwogik ko kimogomii so kokikikilgei kolechech mama ongeai kasit, kepe kependii kibarua konakinyoru kiparua konyikeale chegoo keale, kitabushiek aketestai. Kekilkei kekilkei ing yotok ketau keaii kasit keai kasit, keai kasit akoi wakati nekikitokosu kidogo kokakekol tukun in pyrethrum mauwek. Ko kikol mauweeki kesopchee anyun, aketau keai kiparua keal nego. Kerip nego kotun koek nego choto chikitaretech kesomanse ee. Ak kokikinyoru mauwek ko kikinyoru mauwek kenyoru en sekeale maitaji kepoisyee kokiuy sapet, wakati uo nekingelen kiton kokikoromsapet ee. So arakinginyikeai kasisye choto ikere ile kinyokotorech baadae so olikikipunu komaraisi, kiui kitogoos. Ako ki kilieni mungu kongoi amuu kikoliia kiketokosu ing likikimii kong'etkei wakati nekikinyalili, so sapet neunoo kokimoko raisi kikoroom nemakimwae.